Nimmaasl nimmaas a yeghon die <noise> hinni wuya na kyam <noise> ga kuk shok'gaak a lid man, mang ghi nim maas. Misali pang a shiga ko adok ama nim maasu, sai ga sak soyak punungha man. Gi sak soya a <hesitation> a wei. Ga zak dagi yiira. Ga yiru ga nyangbei nini asawa to kuma gi kwa ti ɓongnongyei yom pang, ga ngyok ɓongnongyei nyimastaac dauniye, ko nyimas taak maakghe, ko nyima taak ko ɓongnongye, wur kpabu. Toh ga dang daghi kub zindina. kapin gi dangha zuridi gwa ga kib baba gaga zu pang kei ga fa, dati lei <hesitation> pang kei pay nya, keipang ga sam ha wu. A sa'i pang kenang, am saam kei kwalak ko gi taak'ghe ni ngheye? Ta zheko e dak ghe ni ghe ko kuma ndak'ghi laghai nighe ama no gaak zamangha? Sheko e keigyit zamang toh sabo pang te sheko keigh am saam gawu da mi lei baba gahe. Mi ta zheko lele ti tak'ghelaghai ni ghe am samanghu ko ngha. Toh ɓongnonghe pang zak soi guk wangyet iyanangha kin kwal ma mang ti shaam pangu gwa zhehu ni ki gwisi. Sai mi ana dei mi kuk panghala, baba gyit ati kuk panghaha. Am lagha? Ko e keigit pangha ti aye ta saam kaipang ngha. Am sheko a danghi kuk keipang mina. keipang bina saam ghawu har mi wanglnana mang da. Ha bilak saam ta, a ta bim sam gam mapi aure gin mang da. Dole keighit am ngyonghoyong za. Toh sai bapi kamu da ngmk hana sai a hi shena ko lalle lalle hin na samim. Ko ai nghe bogghom lak bogghom. Ko dei am samgasama. Zheko toh amma kuk <hesitation> ama kuk ɓakayam. To yayuk zhena ni babagit ko <hesitation> kaipang hi sheko kigu am samgawu sama sa sama. Toh babagit pang ati kuk hina ma sheko toh ma ami gwisi. Am sheko toh baba masam gwisiwu ma yim ngwaki iri ngay wa, wana au laak mang gwisi wang laak mang gwisi, shaam lak mang gwisi, ma wupti angilong mi yibei nan ne?. Ti sheko a'a mi wupmi shaam pang nan mi yipmina nan mang wang kab kingn nguk'ghu. Mi dangmina aye zindi pang. Toh sai a nyup shaama me bomong gilong yebe kabu tok zarmu gwihi pangha da. Ami gwisiye lagha ko e nyakigu maa samu lagha ko e toh kuk nang keipang sai ghi takha gwisina, ga nguk nangkai ghi tak'ha gwisiyewu, ama kibgin a ngyeyei gi kutina. Gi bak gwisi kyam ha gi da. Yoh mi kak tina ghi takya wisina, hei dani kak nanghasa mi takha gwisina. Min dakha gwisiye wu toh gi kuk keipangha ya dei gi wang luana mang za. kingwu gna dak ha kabu to gi kwani dai daima bi wu mi kuk kai pang sai mi tak ha guisi na. Sai ki ngyaimal kama mina minna kina wu sai am kum ku ghe ware zindi ga. Zheko a'a nama nongh zindi git de ndak gwisi gide ndak nangha he ndak panghahe mi gwisi sai tok nghe ari kwarakin zindi panghe? Yuk da ghi kuk baba gha pang mana ghi lei yana. Wan yad mi ta piga pena? Zindi gu shanghe, mi bak gimyese, mi kuk panghahe, mi kak nanghahe mi tak liri gwisiyewu tok ngwa togha ɗok ngwaak. Mi baba ghom dangha dami kuk tana kinang. Ga ko e nama mi pi mang ga pen? Mi ta'gha gwisiye, mi tag, maa gwisiye, ninang kai ni gaak she. Niga shenong ko lale lale a ghe wad zindi pangha? Shin am kam ti keign ti wat zindi keipanghu timap laghai ko ghe ware a zindi yepang, ama am'am zhi bilim mi bak zindighit. Yepang her zhi bilam a mi zindi, zhi bəloma mi zindi. Dami bak gwisi ghoma kab, miyax mi dangha yegu pan ko mi dangnghu. Mi dangha mi takhina. Gi <hesitation> mi kwila ko pang kaan aure, e aure pangha tim pang ɗung mbis pang kenang sai mi dangha dang mi shiko toh mi nebak buus, buu ngu ta anang ya'a ti ɗunghaminu, sai mi dang yepang, mi kura buusa, ga buus am sam kai kwal wani. Kuma mi shun ka mbakye buus pangu ta ɗung bis pangwi am maba du ni gaanak, shiko toh sai mi ana mangda mi kaam giniyesa kab mi ana, mishiko toh, nya kigh maa pinung ha, gwisi nghe mis na ti'a ti tak a kin kwalpangnw he zluka ai kigwani ki ngyai mal. Ta ghishimin ko gwisi lalk yepang mi shiye kuma mishi mang gin, kuma dak gwisiye ni naangha, ndak gwisiye ni pangha, komi da komi ndak'ghe. Amma nama ghe leibei ai toh allak zindi pank abi penu ko dak gwisi, gabo mang pen malit leye kyamu, zhika am lak pi zindi pang. Sai mi shena ka 'a ko mun malyet kawai ko mun malyet, mi sheko toh, ta tilak war keiguwa. kign ta samu lagha ma da yok aiki gu ma'a shinunghu. Dong nang pang shiki ma bi pen mu tuk nanghahe mi punt dong nang pang hi sheko in ba min laghai hi lak tak keiga ni ghe. To daga yepang da baba ghom yok auwa man ai ti yipmina nan, am yok mi tak gwisi pangha ni nangkci. Toh suk pang ma kena kame <noise> dung bis pang kenang. Pangu ta lunghawu tin aga.

Toh mi shenako nongha? Nonghe. Munna kirina gwaak'ghu mallam pini adu'a ko mipi adua na wu, nghe'o amsi a yepang kwo ta bilha gwisi a'a kum nghe pyok min ɗong gwaak a ye gimis ngwa ɗong gwaak gwisi wana? Ko gwisi zindi, sai ti pang leita ko niga ati zindi pang mi ngosuk? Ti shiko ti'a zindi ngwa sa'ingwu tang dei lyong kpab ko mi pi aure gaha, mi ha shega ko ma pinung ko sa hipi pasaye, ta tiami gwisiza. Misheko toh gi leikaei pang mina mi kum nya'ala. sai da mi lei keipang, gani ku e, ghe gwisiwa tal min khinkaya anna kumsigame, hi sheko e lale ta nim gwisi pang nima'a yegat eh ta zheda ko zindi ngwa shanghe fa eh ti wadawu ti waad gwihi pangnam kaas, me mi sheko ti waat kaasa an shena ni ɓakayame? Ko o'o, a war kaas gam lak yi gimyesa mi təm shedana awa lale gwisiguwa wani tagghima yirungha kaaha am lak yok gwisi gatde? Gwisi pang na gwa? Sai hi sheko hi tuk gwisiye. To a tuk awisiye nya gam sam nama nya? gam bak nama nya? Kuma nya masam ɗung bisam. Gimes suur mi aye ɗung bisam, har mi shi goro ye mi 'a ɗung bisam. Ama nya sai yinghe mi ti sur cewa ko tapi bil gam gwisi, kuma ta'a ghemin laghai ko ma pi bil gam gwisi. Gam sam ko mi pina nama nya? Hi yitkwak. Hei gum nwaimal kyaam. Toh a bi pen lagha baba mi waat aure pangha kawai kang am pi aure pang, am am da pi zindighit ngyeyei. Sai a yepang hi sheko ah mi sonmi malom ma sonmi malome wula ko eh, ta'a bak ghe byep. Tata pungwul gwisi pang. Dayike mindami pungwul gwisi samari ngu tutuwu ti lamu. Ta ta bangwul gwa, nya a hi waatda. Dung keipang sa hi shita eh hi shita yeh, amani leipi ghalagha ni leipi samanga pang, dong samanga pang atileita laghai da cewa am sam kei kwalakghu. Toh ai pene? Ku eh tok ti sheko tate punghulung baba ko eh sinniu ghm bak pungwul sim? Ku eh, am am pangha yok she ama pungwul gwisi. Ama am samu la ku eh ta'ghm lokashi ngwuya ma bi aure ngwa amma dang da yemi kaya. pang da dak'gh gwisi gak panghawu. Toh yepay he ti tok'gha mi shena. Toh sukpang mi kaan aurena min ɓe ci yepang mi tok'gha mi bakin ciki kyaam, to yanda ngu mi tukpyok aure panghu kenan.